اتعلمت اركب عجل من وانا صغيره في سن ابتدائى -كنت-بننزل انا واخواتي-بالعجل فا-نلع-ب بيه فالشارع مع صحابنا-والسباحه <hesitation> اتعلمت في-سن- جامعه-كنت خلصت التمرين بتاعي-واتعلمت ان انا اعوم